نحب نسمع أنواع الموسيقى المختلفة <hesitation> موسيقى حسب مزاجي أحيانًا نسمع الكلاسيكيات لما نكون بحالة هدوء، ولما نبي نكون بعيدة نبي نكون بعيدة عن دوشة العالم وفي أوقات ثانية نحب نسمع الموسيقى الحماسية.